Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki sare laamu je goguryeo. ummatoore lesdi mai do sabbitina sare laamu mai ngam do mari daraja. den Bo kala mo jaumiraawo bamti daraja mako o laami pat, be wannan Mo nedi no handi.